نو جو بريفار بيان نرقد بكري و نوض بكري, بارسكو, كين كي نوض روطار فريمون نحس راسي لا جورني هربت عليا, نحس راسي فريمون ديباسي